El númiru cincu pos es cosa quasi que d'ogañu porque es el tiempu que tien el mi nietu ogañu. Acaba de hazel los cincu añus i están huendu cincu añus d'alegri i de desfruti. I si ya el tenel nietus t'enllena d'alegri pos si porcima tienis la suerti de tenel una familia i que te respeti la salú pos ya, chacho, pos pocu más se puei piíl. Pos tó estu velequí es el númiru cincu pa megu.